والله ياخي انا في ورطه كبيره خلاص الاجراءات بقت معقده وملخبطه وانا ما فاهم راسي من كرعيني لو بتقدر توصف لي الاجراءات المفروض اعملها عشان اقدر اكمل الاوراق بتاعة الاولاد عشان ما فضل لي وكت كتير القصه ضايقت خلاص وانا بقيت في امرن ضيق خلاص